ɓa yiro evre-dar evre-dar lo ni se o vɛ ji aro naso <hesitation> be miro naso ji ho mu lo naso a we tablo waa ubiyɛn lo ma we mu to'owa mu a bena mu a otantik mu ɓɛ ɲu'anna wo horo tena te mu yi bɛ'a lobe nasosi omi ji mu yura woo tomu a benɛ mu benɛ se matete han evre-dar-ra a benɛ se matete